<hesitation> Arakaraka leh karazan sakafo fô, misy zegny karazany sakafo e, <hesitation> na karazan-tranogny, <hesitation> plus izy andrahoagna helahela, plus zegny miboaka leh- vitamine aminanjy, fô misy ndraiky edy ny sasany tsy manjary andrahogny ela zegny fô, <hesitation> <hesitation> met oe ampandalovina rano mafagna hely. Misy môlôgny sasany, leh izy atô lasary igny mitsy zegny no miboaka zegny le- le vitamine agnanjy.